Obobhima ewu chi iwa mman eh. Khe ewu ndo chiwa mmann. Waa kho ogbe kwa abinna madi iwa beh ana maan, wa beh ewu gha ama rongha e. Ohari beh ogbe nwo weh nwerr assima assah eh. Waa beh naa gbak mena bii wa mmano hana abubun nwana bii wa nna mbina mo kwa ayobha kho osam-bina. And ma ewu ndoma chi iwa beh mannun, aka- kwana wa ogbaghum bii omanum kha egbe kwa iwa egbong eto. Ossima obhori kwa adim khezam e. Ndan ngwongha achen khe ezam e. And di nka achen ngwongha khe ezam, nyin ha. osimum ayin hanyara hyan ha. Tewot ma cybe nwoma, kwobha ho ogbe kwa ham nnongha assim khe ehara gwu cham ham agbe kwa mamann ono bembo okwo gwongha achen bii mo tewort mo ossa nwet nwa kwo okwu ma. Waa beh ma ayoma mann obok khisonghe. And obok nwoma kwu iwa beh amaa yoma mann khi- itong. Oni khi itong sọh apiri, nwet ka aza e. Beh beno bi kpaanam vong torr di sona aka abe awọp- wobha. Atara achọ affa idik sii iwa nkewọt khi ihara won nne jomeh. Mada iwa, nkwu mbarr. obok kwam okwo kwobha izzong. Wa iki nwet ntewort e. And ha onwot kwu uwa momo otewort wa mamann momo ffona khe ezzam. Ogbe wani mono osima esaha dung chaman ma ema mokwo opiri mamya okoraffo mo ghaha meh tara asii kha egora. Asii mboma khe egora p'mo osim meh, sa mo jehi meh mo gbobhi mbok, mo gbabhi mbok njoma, mo chi esagha dung ndoma bishit. mo gbobha awokghaha p'min. Wa mo mo okhe . Ochatok kha awok gbaha e mann kha agbangbang ho ghea. mada iwa mono oghe edung ndoma ha awok kpaha, sa mo ki mbok mo gbobhi biiship mo chi. mo kwo ghok ah ngora njoma tara awok kpaha mbomaghọ ọghọhm. And mada mo ahok awuk kpaha mboma sa oghọm, moka ebhorr arobha e, mochina sa anwet ghọm. Ho ogbe kwa mamn, slipper mann hoghe. madisa wongha ahuna nwet nwo ma, bong huna nwet aghebha man khe ezamo. iwa asslipper mann, homo aghe e. Amin, ekpo ryia mmok mann homo oghe eh. mada mona ekpo pya mmok bio manya oghe waa mono orengha h'mmoke. And madi misa orongha kha mmok, ehomi͐ mmok eke saa ma sẹ maa. khe ehara gwu cham me eh, idik siham nwongha achen nne zome e. ahomi mmok eke saa ma sẹ ma, sa beh ben bẹh bong nengha ahanoham o. Bong nengha ohanohan ehomi mmok ene homi kpong. wong mi rengha ma arirarri o. And mando kwu iwa moreng ma sẹ maa nkwu nkerr mgbakhi assadeni pam mada iwa nna kerri agbahi asadani pam, meh kwa ekpo pyamok ene kwu e. And mada iwa ene kwu, oka kwo ano ganghi yan, ekpo mbyo pa mmok amava aghe e. mosim oduwa ma sẹ ma, akopira ha nkarisua yina mono aghe ekpo pya mmok e. mando kwu iwa ham ngwong chen, nkhebha e ho ogbe nwo manya sef, ohuri diwa oyantana ono asima oda bii kparr, mbo andong, bhe ma nwa mann gha mok ma sẹ ma. Andong mboma, wa beh wohi, anong aya gha ghabhi beh ma bhangha mmok. Andong mboma, wa edo obusuk tok ma ogbe nwoma kwa mann. wo mo ono bina ma anodong otok ffa ham ngwong chem nne ode nteng e. mo ono bima moh mo otoha ntenghe. . Nteng ndoma, imi nwa ma sẹ ma, inwa ma achenkpa bishishit. mando kwa nteng ndoma imi nwa e. sa beh gbah mann ngho. Ha ogbe kwamann, man eghogh omo boka. Ho ogbe kwamann ghe. ibinaba sef, iharohara. Ho ogbe kwamann otok ffa abeh asima agbo egho ode ekperr eh. atte okha ekperr ohama eh. atte kwoo owo no anoham, atte kwu ididen kwo wona aka ogham khe. odo osoha ekperr ndoma okwo gboh egho biiship maa ewut. mada ewuri meh, akwa hama odidiri kwa ntem. mando kwo ode hammok, madi sa beh robha andong bo manya biiships beh kwa toha ana-oka beh buwa maa mmok biiship. ohuriyan? Ohuri mmok duhi nzoma si iwa mo eno zima. mo sima mmok duhi nsoma, ebangha ndoma biship enwa mann ma amikpa. mbo, before sa bhe debhi mina etok e. ofora ffe e. And madi sa beh debhi ewura ndoma. obeh ewura ndoma ede ewura cha asima asii nkarisuwa e. Mbo mono wobho, wobho, wobha mado ogwongha ekobhi mada mo gwonghe ekobhi meh mo gwong mo hoha ayok. Beh ayok o bong khere ewura cham e cha abeh debhum e. de edeh ebhak-che e. idik si iwa ham nwong chen nghabha domeh e. sa mo re ewura ndoma biship. Ogbe wani ntongha ewura ndoma, nyoma gha ffor, ndub mbin mi iwoghi maa ham mancheni. Nyongha madi imin nfora che meh nfot tara opomaeh iffa odeme oka-kwam inim ogheb okwo otumum e. Sa nyongha che biship mbri ntogha nghọk. idik si iwa ham ngwong chen nne romeh e. ma nkarisua kwu uwa monoh akpangha, madisa akangha nkarisua nwoma. . Beh kha ekpo pia mmok adebha e. mbo ananghi mann ogbugha e, oghuha nwoma e, penny penny mboma p'ogbe nwoma e. beh p'iwa, hm wa nghep penny penny m'ogbe nwoma e. And motem kwa penny penny nwoma dabeh humoh ewura e, beh ho mkpa ha akhe e, ewura assima affora e. Ha idik siwaa ham nwong chen nne. ewura ndo ma beh humo beh noh mkpa aghe ewura ndoma ha affira e. Teh beh ma humi mann ewura beh khe mann nka. odisa mo tok penny penny nwoma, moghen meh. Ada mo ghe penny penny nwo ma, ayie enne wobha edop mann mankpah beh gwi gwi. madisa arop eh aname esi bih gwaha gwaha gwaha gwaha. Emong ndo nya edeh ofok ffo adami mann etem eh. Kha penny nwoma beh aka azama ode odik kwo odamo etem e. idik si kham ngwong chen nne gha eharawu domeh e. t'ewot khe eharawu chan, anung vaa wa ode ohoro horo nung ehe. ffa ham ngwung chen nhebha e. Ho ahoro horo nung voma e, aka arabha che bishit. anosoha immana omo ogba ohoro horo nung nvoma bi kwerr kwerr kwerr oghe meh edibhi. ohama odem kwa agba iffa onigho ajobhi e omo ogba, oyonghi itong. mada ogba ayonghi isong abhahi edibhi osimi ibhorr-gba obhabhi edibhi bishit obhangha phe kohona, osoha ohorohoro nung nvomo obra oyiha mo okokong osoha obubha mada okhe henya oghe iffa odemeh oningha assi oju e. Oning oyone e. mando kwa beh ma ghe kho okongkong oghaha ekpa. weh kwu iwa ham nwong chen nne m'ogbe nwoma e da iwa nharohara e. . And mo atem nwoma kwu ham biri nharo-ohara meh dok. waa mohami ididagha, mo ogbe nwo manya dok ajinong mba p'mo eno hama madiden manwa wa mann hoham e. Aham ojinong aham nduwa ma e. Bi bongha asona ayongha e. aham ndubha ma e. And mo otem kwa ajinong nwoma, madi isa si bii bongha zza subebin khi ipyerunghi. Atte kwo osima ochi-nwa e obeh ma eghomma e osigho di saa akpannam e. madi saa kpannam, okibho bii kap, otumoh ma seh. ma, otumoh, mbi mma e, osobha kwa ipyerunghi oshini ndokhi ntah e. oshini osubha kwi ipyerunghi ndok khi ntah e. Bina meh nanghum e. otto abok, mada otto obok, ozoro khi izong bii gigigigigi. ogbe kwa mann wa ana odik abhang, beh zoro khi isong bii gigigigi mada iwa beh soro mi isong meh odagho dey nwa-nwa kwo ararorari, isong ndoma sibeh soroh meh seh jii inangho okpebhi bii ham mada nning ma, adik ngwoma ndoki insi e. ohuri isong nsoma sibeh asoro e ogbe nwo manya heh odok, idik si iwa ham mbri ngwongha achen nghebha, gho ogbe kwa abii ittaa. agbe nwoma, bread kho ode. Amin achidugh mboma hadeh akara hadeh. And midi monoh sii idik njoh maship, akka obeni bii mayinn aghebhe hezame, ana ayini e. ekpo, epapara kpo mbyo hareh adep eh. beh osisi hasii e. mando kwu sa ayinn e. But ana yini, okwo nvo maa, okwo nvoma ffoh hamoh azim ffe ayima ma si ma oshini ewu eghobha. oghenha owon edeing cho bishit osini obubha oghok. and mada obubho aghok meh. . Anama ayima e, ajima edung ndoma e. Ayina a ajima bii eh, di iwura nna ezuma bhang nna sii ira nka otok ncha ho. hiri ida nsimi okwo nyima gha e. ohuri isurn abhang nna e. mando kwa oshini oshobha, ozoha edibhi ndoma obina onangho. Apoha edibhi ogbe nwoma gha amann khogbe, edibhi kha apok e. osoha edibhi ohọr achi esaha dung ndoma bishit. Ayo, mando kwo orengha oshini doka asii e. idik sii iwa ham ngwong chen nne jome nya e. Akka irereghi hanange atte-kwo irerehi hananghe but made den mada mono wop mma, vaa nah nanghi mana irereghi kwa hamba abene bii gha asii e, gho bhangha. Maha china e, gho bhangha. ogbe nwoma, moma obar ma se ma, morna ochi chop e. onong oki